Hahaɗ sartundun anɜ hnɜ sakandar shool anɜ kahaɗ ɗaya makaranta ambiya sasai dang kakaɗ ɗaya makaranta kadkasai thanna an state hotel nagu kormahang hahaɗa wani grada aka gha thanna ne da mogka an state hotel ne. Abu thanna gomnati javhashaya, javhasha nganna na chikakke thanna gomnati bewo, agigya thanna a a kampaniya. Gulenge da faravata fara ko ngaura kwarata kwara ha nge akan chewa kaghna yayeng gomnati bew kknaftaute kompaniya, kampani ngana gulenge kampaniya gomnati nena amma dokokiya bisu ka kampaniye ta ɗobihe agol. Agol aghahang da ndaɓaanasta na patta. Ko ine da vallanuta hang ma da vallanura hang kawai ina mɓada usime agahang haɗhang da vallanu ang gratuli nagu kokma val nagu da chow mak pencho, duk ha lahhan nan kampaniyo. Saboda haka a barno state hotels limited golni agiya niche limited kampaniya. Thanna gomnati baneyewo. Agi gha nengwaɗe thanna gomnati bewo amma ba komase, komas and industry trade and industry na hange tamog control ndaneche ko ae komas trade and industry na amma hahaɗ dokokin kompani and alied malas nacrat koralna na agiya <hesitation> vaghna kampaniya aghahang da ɗobannya na das. Dasalamanatahanye nda ina kolhankatdowo ko kuma huthanuta hutha hanye ko zuzak vukkaƌamada hakada ƌzov inadadzoukam agahanye, agi-hang <noise> vur yukaghune vukad ghwanga puƌ-umkuwa tumog thunna un st-al-e hotel nagu sukohun gomnati tumbuƌuvana ƌzagha ahƌiyalusasna hangh gyaredamogiyo kampanina gyareƌa mogiyo kag zulum nagu fayentameche nagu vulayetameche tinunda dasatimula vukad ghwang pud-umkuwakanana dubu dari da dahamsin hamsine kyalma, kyalma ƌubu ƌari uku yalma ƌubu əari biyu naya aka vulayent guruvi maƌobi gwaƌa <hesitation> guradiyakaya munana, nechiya kayamunana nagu kusuftameche thunna <hesitation> ministry of finance yamzun nech kuƌakane neche kanana matsayiya directochi kana un-ministry of finance ahayakaƌkana gufuluk toh’ nagumokmi thunna luma lub ƌahƌiya lub ƌanhɗiya lubidah dyimok thunna, luma ghuina harawon thunna uvahe sokiyo, ghuina unɗya uvahe, soke turye soke turye soke turye nagu thum ak bokoharam sata kurava taimakitai inundo. Unthunna <hesitation> luma nganne ahawani kauye gattuma mulai kalmari gahanye inshirine ansarta nganne, nagus bala bala ɗubu ɗari hutaf hutafye gahan sokinne agi tsa <noise> ankusheh ahɗiyana ɗamagatunuya ɗahuva warnine nagu kormi ɗamaganuwine awivula narabi sukwatani narabiya balna kaya ɗubu ɗaribiyu da hamsin ndawaba takarda əakamna sukwaye tu rabiya bal nganne kame dubu ɗari biyu ɗasaba’in dzai nagu nɗzuko nɗzukor aha haɗavuhhada yarwa nganne polo highcourt ɗaga polo high court sabon gari gwazari ahahadavuhaɗa nɗamulai kalman nganna neche farava keh fitina boko hram nganna nagu ghtha yintun zullum shukeb <hesitation> ankampa bakasi kamp nagu ghtha yetameche shikebe umɗiyana neche taimakifta nagu path atami tubal nganne magatami buka tubal nganne neche tsuhuratami nɗa lagaha kai shawara kada shawanenda tumok ampani nana nganana wani gurade magi shawara shirinna mugda balagye zshieme nagu tagu nddamela gandurubaya adamu ali zik. Inspectowa gandurobaya neche aka ashe a tubal nganna masa mugi musumuna ansarta nganne, mamagabi musuwuna mamama full plote sukwaya ɗun aha kwaba madaskwi full plot nganne amma nagu magatami musu nagu sukwatami rabi toh. Agha rabi ngannena neche alhamdulillahi tsuhuri umƌiya nɗushinaɗa <hesitation> rufit asiri amɗdiya amba vayuna masaha buga ɗsuhuramiwo masa mahga hayaya ngulenye <hesitation> ushinha vivula ɗaɗamun tu’ushinha ni ala huga hayakam mahahanɗa yarɗatu. Mbet ɗaɗa huga hayem bet aɗa yarɗata buhaka ushinha ghwanga-pud hasha nɗa’ unɗa tewaɗzuvma ghuwanga pud hukunna mahga zalle sauran lahayana nɗaga kyahalha nɗaga ɗaghulha mahgahan toh neche ampaniya naya bala sukwai anshaniya luma mugi yo ndakuma shawara vuli unɗo, gurahaɗa nɗakuma melaɗa ngannama shawara vuli hangye neche tozi ribin kana amdiya. Toh sabida haka habganaye kwaratal na vita manyuna vita haɗunda shawari nuwo golnana walahi unde chuh. Haɗ unɗa shawar manyu gona haɗaz riba duniyawo, shawara dughuwanga sosai shawara eh shawara nganna gulenye ɗoleɗa funtaka tuhan’ngaha ɗamukmak tunani vita vulana vulal shawarana bawal kombet shawara vulanalna nagu tsakwaka dumbiyaba tsakwam kaka ɗumdiyo anaka ɗa tsuhurata gumok mak nazari mahan’ngaha nagu mokmak nagu dzommakah naya ɗamala kwara manya vayani, guradiyani kokuna a’a <hesitation> uzanga dadiya nt kokurna a’a niclaɗiyani kokuma a’a sagangaɗiyani vambelechine komahe nyadire komakwa dade vulanat shawara kaka kwaruntakana cewa a’hah shawara mihah, a’a ko unmuhah nganama aha’unɗa ɗavulanu shawara dughuwanga matsatsurah dzama ɗzamakana aha’undunɗa ɗavulanata shawara ɗughuwanga kuvkulaka magamagaka amfani ndechina vanan a magayi amfani ndanchiya nganna todzi tu ampani ndanechkanana unkenana walahi dughhwana shawara sosai koda yeke ahalahunde dughwi dughun kahe haha tuvul shawara nahu se shawani nda danshanatai amma kaluma unhang nyahma unawa. Gujebmaka ɗatubgashakwide unda shakiviɗ gulenye ko untoba <hesitation> guraha nganne, ko gurama batalaba ahade bugunda ɗavura ɗawuntaka gullaye ahanaya naya vayani guraɗm vambelchineka vulanavulal shawara maga maga undo hukuna vulanat villa shawara talana tor nagu mokmak ampani nɗa shawara nganne niche ampaniya shawara amma konne maguka set alaka nda nɗaha tsakwam nagu jebmaka <hesitation> dzunkakatu hangye amɗiya tsakwam inana sekaga dadu’nɗuka nɗamuru kalka dagufta nka dabukawo dadndamuvuna ɗaɗu ɗuka ndamahuba kalhka da sufta neche amfaniya <hesitation> rashi shawara niche rashin zudukwine rashin sharawara nganne, neche duhuwan anka shawara niche ampaniya shawara ngaɗa vullil yurudna vih zugmadadas. Tsuhur afi uvula guwadiya nganidawo nagu jeba mi duvula zuguma dada nagu dawabam shawara nganne sase kalkala nɗa vliliche na nagu kulluftami shikena aha mkenuna neche tozi riba shawara nganne, riba shawara nɗa une kwaba hanaɗiya guwoyikehto book haram hank am aha’inkenuna kukwabe tala hiyi nɗechuwuna amma nganna kullum tadiyi. Ndal mibuɗa tsuhun hunaba tsuhur tadiya nahamahunan hallala tanyi koɗaya ako lunantu afak hanghe ambuka hanya amma haɗaɗa damog gori mahanwa jebhanghe dun makaranta tanye magahanye yaɗajeb ɗubula thunna hankaltu kwanche tuhen hankalmiya haɗaɗa kor hadida mogtunaniya cewa <hesitation> ungidan hayina mogi tunanina aya ushmhad nana kehe, nedalungataya kokuma a’a kirna chachuka kirkanani ɗamok kehe chachuka vuka kwaba hayani ɗamok keheyo hayad amdiyawo alhamduhuahi tsuhur tubaladi kana umdiya niche ampaniya shawara, ahakwaba gwayugwaya hima humbuwo amma ana batunɗa tsuhuri amɗidya haɗaunda ɗakor gori cewa manga tanyiwa niche ampaniya <hesitation> shawara hima vuli uzangha ɗaɗaganne kenna goyub kobaɗɗukena ɗunko unkenne ɗasukur ti mbalno gimma, balunda tuhvatu balahanyenma magamaga million hash hasha sakuta hanye ko unkenne dasukuta yo gina damok million hasha ɗasukuftayi dole amma duhghwanbu yada nɗa usainaɗe nɗa lagahaɗ tsuhur tadiya haɗinunɗa ɗamangil awa.